To wakhina wani menghi ni sanni mun ma suri sanni amma an surani khan kamin kuwa isemni khei sai porə yoh kasuwa kuma kuwbe gwo kuma sani khei surani, surani a walam pari ɓokku menghi sura sanni ke an surani same ya yoh gaiya lenya gwo ɓa lenya wanna piɗi sitta weh an suri lungho suro khu khi we’ ɗiti piɗi ɓan mikhe khau kukuki ma mikhe khau ku kuki khei summo kuki ni bunga manni ɓiye yi har gnummo tura far manni yi har a shirin amma ma mikhe khodɗo. Mikhe kheliyi son wattu nan sanni toh menghi sanni amma khurbe a yakholem kuma ma mikhe suro wehyi taɗi kamin wikhe ti ni ɓormio mikhe wanna khata yi kasuwa kwolɓa yokholin a kuyoh shiri let ghibogo khan kho play toh amma duk da thaka makhe yi masuri amma nyi masuri anly anʒappa daga sanna sai angappa sai kyukuri toh phep khei na wakhina wo mu khe. Masanne wonni ahmo taɗi kyukuri mu asina runmoi weh mu ɗinmi ɗonmo khe amma paroh sani kham sai ma yoh kamin mu pel sanni ma wehyi mukhe wala toh duk da haka wukhina muno menghi ni sanni. <noise>